جرمني یو پرمختللی هیواد دی چې خپل ځانګړي دودونه او رواجونه لري. د جرمني د نوي کال جشن، چې د ژمي په موسم کې لمانځل کېږي، د جرمني کلتور یوه مهمه برخه ده. همدارنګه، د اکتوبر فسټ جشن، چې د جرمني د بېیر صنعت سره تړاو لري، د جرمني دودونو برخه ده.